Ah tena misaoty anareo ro satria e zany raha zakanareo zany da midr- fanasara ho anay ty raha amboarinay ety ankety anasara zavatry e zay fa sy fakahalanreo anay fa vokatran'izay zavatra ataonao zay da ka mandoa vola eky nda anao androany fa ma- manantena mbola hipody aty anao ame manaraky fa iezaky ay anasara azy raha ohatry e zay zavatry misy.